Prima 'd caté 'na machina u 'na moto duvrà ëntà cuntrulé chë ël mutur e tute le autre coze d'la machina u d'la moto a funsiunu e mi la purterìu anche da ün mecanich përché mi cunosu pa ël mutur e le autre coze, alura la farìu vedi al mecanich